Persiapkan alat ah no bahan ah, persiapkan diri ah, bersi- bersihkan bagian luar ah no dalek ah sikat kloset basa bilas ah, bersihkan area sekitar kloset.